والله، أنا أستخدم أحيانا <hesitation> استخدم التلفزيون. أشوف عليه القنوات الأخبار. وأحيانا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، كل قناة التلفزيون يكون لها مواقع على-على <hesitation> وسائل التواصل الاجتماعي وتنشر عليها الأخبار وهكذا. فأنا أحيانا، أغلب الأوجات، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي. تكون الأخبار عليها سريعة وحصرية.